Ny zavaboary mahavariana anay longany zany am'fahaizany misaotisaoty anh de lion anh, de kangourou anh, de fosa, de tafiditra agnatiny koa bitro.